، واحد و اربعه و تمنيه ، واحد زائد اربع خمسه خمسه زائد تمنيه لو أنا يعني مش بليده في الحساب تقريباً يعني تلاطاشر دول تلت ارقام اهمنتي حمعتهم لكم